Fi yom minal ayyam fingama wade shuna kula hi tudor tiʼarfa ha mashat ligat laha sirsir hana ragaba wagi le fi bikan, wa shalta gal tudor tufukka tiʼerif hudada assirsir hana dahab walla han hadid, min karabataa daddassirsir dallassak la fi eida, gide da tinud ke tinud ke tidur tuzgula mina kula.